Untuk sandwich ita bisa pake roti tawar pa manu boe bisa pake ini keju ita pake selada no matabai pake mentega no saos tomat masik no lada.